जगह को अर्थ तो अपन अब जाना ही है इको अर्थ होवे स्थान ऐनी स्थान पर अपन घर बनावा। <noise> ऐनी जगह पे अपन खेती करा ,यही अपन गुमा फरा सड़क बनावा एक प्रकार से अपन इने भूमि भी केवा है। अपन ई जगह पे कई भी चीज को निर्माण कर सका। <noise> अगर या जगह नि रेवे तो अपन कई भी नि कर सका। अपनो जन्म ही ई स्थान पे होया तो अपन सब दन ई जगह को उपयोग करा। जगह को अपन हिस्सा में बाट लेवा।